אללוג'ה אלאג'נביה אללי כנתמַנה נֶהֻדֶר בּיהה היא אליַאפָאנִיה, עלאשו? חית כִּנחַבּ אלתֻקפה דִיאלהם, אלאנִימֶה, אלמוסיקה, חתה אִסְלוּב אלחַיַاة אלמֻחְתַרָמה ו אלחָדֵء, כִּנחַלֵם כִּנקדר נִשּׁוּף אֶפְלָם דִיאלהם בְּלָא תַרגְמָה, ו נִתְתַוַאסַל מע נאס דִיאלהם דִירֶקְטִית, ו בזאף דִ'כְלְמַאת יַאפָאנִיה ענדהם עֻמק ו מַעָאנִי רֻוְחִיה כִּתְחַמַק תַעַלְּמָה, ג'אדי יִפְתַח לְכּ בַּאב כְּבִיר לעוָאלם מֻכְתַלִף כִּלְיָא ו ענדוּ ג'מאלִיה חֻסּוּסִיה.